شوف انا ادا خيرت مدة هكا زمنية محددة نولليلها فالتاريخ انا نولي لقبل الحرب العالمية الاولى نولي تمة ونشوف ونعيش شوية ونسيي نن- نكون انا هو السبب لمتقومش الحرب العالمية الاولى نسيي نحبس هداك لي طلق اول طلقة